̈óẃò nyo ìnɛ̀ le úni ɔm níìfo zà dò náa bàni, dó náa kpla uzuŋue, úni bu si ìyì. Uzuŋue lɔ mà bu dò náa kpla maa <hesitation> ògòzè lɔ mɔɔ̀mù ɛɖí bami bàni ɔm fíà úni ɔm ka yilo ògòɖò lèe ámi ɛɖí. ún ígbɔ ké bu si ìyi bu nɔ danyo éɖóɖóè bua plém, úni òŋò màa ɔmli úni ɔ fè, igbɔ ké bu kɛ̀ kpla, bu kɛ̀ fáà bàni iku lɔ ábua màa ké bu gu nyo iɖutu <hesitation> ɛ̀buɖò úni yi pɔ̀ɔ buna yià pɔ̀pɔ̀pɔ̀ òjòbo lìi nɔ̀lɔ <hesitation> ògòzè nábua wúlíwúlí màawu bùá màa bo nyo ányi ku màawu nàbua màawu búá plém úni lii nɔlɔ míá, úni ɛnɛ́ bu fó gu amání úni bu nyo égù so ikpɛ lèe uni yi pɔ̀pɔ̀pɔ̀ bu tu lili <hesitation> iyofó lɔ blɛ̀ɛ ikpɛ bìiìbì lɔ ówó bà nɔ nì ìtɛìnonó bu tu li kpeli nìà úni butu bɔ́tù màawu ɛnɛ́ nùù úni ówó lɔ plém bu ɖò ògòzè lɔ ɔ́ɖi úni bu tu fà kɔ níɖe nì nímo màa kéɖí ògòzebi lɔ àni. úni ígbɔ ke ɔm fà mù iku lɔ maa óò no óoo, ùú nɛ ányi ámɔ̀ lɔ go úni ɔm wa nɔ, ámi ùŋòɖèé maa, ni ò sùù ni màa ajafa kpèli nìéyi. Ɔm ú bàni kɔɔmi ká né nàe mi bàni íkle wèe màa ɔm níɖe ni ɔm nimo bu ku wulé maa lɔ̀ku à ma nɔ ni ké bàni éyi éyi ìí vo ɔm nɔ sà gbidigbidi sú kàyi ùŋle kùu ówò nìɖòbi èle ún mla ni kɔ bae ù nàá tú <hesitation> ù nàá k ù nàá kɔ̀ itɛ́ tíbí nɔɔ̀m ni ákà lèe úni ù nàá kplámi anà káà. Ɖɛ́ɛ́ ò mòó bu ílɔ lèe à áɖì màa ké màa úni wá nɔ ni éyi ìí wɛ ni ɔmɔ niɖe nì ɔm nìmo bù zàyi sú éyi ìí wɛ maa ù ɖi iku maa nànyi ámɔ̀lɔ màa ké ɔmiwa sà nì núùne nɔ́ ɔ̀ɖi ɔm ká nyo.